طبعًا مهم إنك تشارك الشباب، بس مو جميع الشباب فئة معينة من الشباب، <hesitation> فئة معينة اللي تكون فاهمة مستعدة إنها تشارك في الأمور السياسية أو تتفهم الأمور السياسية، هذي لإن هذي أمور كبيرة، مو أي أحد ممكن يخش في هذه المواظيع أو يرمي كلمة في الموظييع هذي، لإن إذا أي أحد دخل ورمى كلمة كذا الموضوع ما راح يمشي الأمور السياسية ما راح تمشي.